حندخل على منصة <hesitation> جيميل مثلا ونكتب البيانات الاسم الاول، والاسم الثاني، ورقم الهاتف، واذا في ايميل بديل عشان اذا الباسوورد ضاع يرسلوا لك عليه، اذا انثى او ذكر، والعمر، وتاريخ الميلاد، حندخل كل البيانات الشخصية، وبعدها حنسوي تم، حيكون الحساب تفعل.